Aa nga xi- xi sarten sa tija tsanga mi najmi kjin tkuyama kjin tkuyama sarten xi xi kucha mi tu sarten tjin tjin sarten xii xi kicha kú tjin kú tjin ijin sarten xi xial- xialuminio tsure xutande ja chjukjuamare ngui nguxachi chukjuare ngatꞌa nga ja tjin sarten xi tukuamatsecha xi- xi yiꞌi kúxi xixi xukucha nga xukucha nga mejeri mi najmi xi nichjainyeji mi najmi xi- xi mejeri tsa yajo tsa yajo biste tsa yajo chinga tsa tukunicha kjuatsjuari tsa jña ee jña nichjayeya nguiejema kjua machjen kui sarten kú ja xuku kuini ijin tsa xuku tijinisa ja nde tjini xuku tiji bixujni jin xuku xi- xi nichjanya tsanga tuxi sijen bitjure xuku kafechinde kui nga jakui ijin tiji nichjanya kui ijin kafe tsa nijmachi basiꞌaya kjaꞌicha chjangare xiꞌa sijen chjanre ngatꞌa tiji ninde xiꞌa kú ja ja tjin najmi xi yiꞌi ya xuku sarten yiꞌi tsanga kandu baka tsanga kandu tjio tsanga kandu xanda tukunicha mejeri nga nichainji xuku kucha machjen kui ijin kui kicha xi sarten xi kicha xi ma nichjanya xi najmi ngatꞌa ja najmi xkijírende tsanga najmi xi tsejí kjiya ngatꞌa tikjanga tsa mi najmichi tjinindánde kui nga ja tuxi machꞌa najminde kú kikjua nga kuacha ñaꞌan nichjen kui sarten.